ପଡା ମତେ ଇଟାଲୀ ଦେଶାରା ପାଣୀ ପାଗା ଵିଶରେ କିଛୀ ବତ୍ତା ନଦୂ। ଥେ ଇଟାଲୀ ଦେଶାରା ପାଣୀ ପାଗା କିଯା ମୌସେମୀ ଗୀପରୀ ହୋତେ ହୈ। ତହାଁ ଵିଶରେ ପଚଲା ଜାଈଶୀ। ପ୍ରସ୍ଣକ୍ଡି ଅଥ୍ଯନ୍ତ ସରଲ ହୋତେ ହୈ। ପ୍ରସ୍ଣକ୍ଡି ଅଥ୍ଯନ୍ତ ସରଲ ହୋତେ ହୈ।